खाना पकाइक तहिन हमरे तमान मेलके भाँडा प्रयोग करति। खाना पकैना भाँडा यी मेलके हैँ बटुला, कढैया, तसला, भगौना, प्रेसर कुकर, राइस कुकर, फ्राइबिन, ताबा, चम्ची, डोइ, केतली आदि।